Me vieni ala cabeça los cielus assín açuñaus o comu l'izimus tamién en estremeñu, pançaburru. Qué bonitu sona, pançaburru. I es que de seguru que nunca t'avías parau a miral la pança'l burru. I mesmu ena pança pueis vel la variança de grisis, qu'afinal es comu la vida mesma. Dentri'l brancu i el negru, ain muchus grisis, i creu que los tienis tous ena pança duna burra estremeña.